﻿Kua mbarandupe jaenungavi, kuako dependevi ipuere vaera tembiu ikavigue oyeapo a base de kua ivira ivira rtembiu ani vejetariana jei supeva, jokuako oimetavi yaikatu yande ani oikatutavi cosinera ani cosinero oyapo jare omogegätu, jare jukurai ipuere vaera oeki mbovi plato mbovi clase de tembiu jokua omboutilizayae, erei komo jaerami oimetako ñanoi mopeti <hesitation> mbaepuere tuisague jare jukurai yayapo vaera tembiu ikavigueva